Ny sakafo Arzantinina zany da tena manome lanjany ny hena, indrindra moa fa ny steky sy ny asadô Asadô io zany da tsy ino fa barbecue io Misy koa amindreo any da tena tia :mihina ny mofo misy fameno, ny anaran'io mofo misy fameno io da ny ampanadas